Umundu wí kaloŋ wí këţáak këbáakër wí añaţ de, këţoo áak këbá ngëlilan añaţ. Manjákul ţí umundu wí këţoo áa kí mëndëmb bíki áa te këbí ţaf o pëcaţ ñaan báaţ ngëlilan de uloŋ kací unú ujooţú. Má pëbá ngëlilan añaţ ţí umundu këţáak këbáakër ţí uwín njá. Manjákul yáank daŋ ulilan ací kacëmp, bënim, bapúunk cúun unú ngënú ulilan má unú wí ñaan caţ wí ací unú bëjooţ unú wumënţ waŋ këjooţan. Má kacëmp, bapúunk, bënim ngënko cí wunú ngëlilan má púum kay unú wí ñaanu caţ wí ací unú bëjooţan dí bíwínjí. Manjákul ţí umundu wí kay mëndi këjá unú mëndik këjooţan unú ujooţan bandí wí cúun púum ijooţan á unú ngëlilan kaka cí cúun inim.